Karazana aretina fa-fahita amin'ny saka fantatro ah dia ireto avy, <noise> ao ny tsy fahitana izay miteraka aretina maso, tsy mahita alavitra izy, ao konko ireo aretina azo amin'ny alalan'ny parasy izay mifindrafitra amin'ny kaikitriny parasy le izy.